<hesitation> Misy maromaro zany hanina mahatonga hoe mampa allergique, <hesitation> laoka zao tegna hoe maro be sy olo allergique an'io na laoka an-dranomasina io na laoka an-dranomamy, de akeo koà saokaola, de misy koà tsy de <hesitation> arahana ronono, de akeo koà aoragna.